أعتجد أن الرياظيات لها فوائد كبيرة رغم أن البعض يعتبرها صعبة، هي تعلمك كيفية التحليل والتفكير النجدي، وهذا ينفعك في مجالات كثيرة حتى في الحياة اليومية، نحتاج نحن للرياظيات في التخطيط المالي أو حتى في الطهي، لذلك هي مو عديمة الفائدة، بل تعتبر جزء أساسي من التعليم.